Qaychi ham kundalik hayotimizda juda muhim vazifani bajaradi. Ikkita o'tkir tig'ning bir-biriga yaqinlashib harakat qilishi natijasida qaychi materiallarni kesadi, tig'lar o'zaro xochsimon harakatlanadi va bir-birini kesib o'tayotganda o'rtasidagi narsalarni bo'lib tashlaydi.